Ok, kalo sebelum menikah tu penting untuk tong pelajari tong pasangan e. Kalo misalnya sa mo besok menikah dengan sa maitua ka sa pu mace itu itu sa harus tahu semua tentang dia dulu karena orang dong bilang kalau tong menikah tu untuk bahagia untuk nanti tong hidup sama-sama <hesitation> sehidup semati ka ini da pu istilah. Nah, itu tong harus tahu tong pu pasangan punya, ya semua-semuanya lah latar belakang dia pu hobi apa dia punya ini, baik buruk bagaimana. Karena besok kita menikah kan rumah tangga- kita bangun rumah tangga tu, tong bangun tong pu rumah tangga cuma ya kita kan hidup bermasyarakat juga artinya kalo dia punya sifat dan kelakuan buruk itu kan tidak baik juga untuk kitong punya nama baik keluarga. di papua ini kalau sebelum menikah itu ada saat dimana tong bawa tong pu misalnya sa bawa sa maitua ke sa pu rumah ketemu sa pu mama deng bapa sama sa pu kaka ade-ade dorang itu dong liat dulu. Misalnya kalo mama biasa liat ini perempuan da tahu kerja ka tidak, da tahu masak ka tidak, da tahu kasih bersih rumah, tahu cuci piring ini ka tidak, itu dong nilai dari situ. Pertama nilai dulu. Karna misalnya orang tua dong senang dong su tahu oh ini perempuan dia pintar kerja. Tapi itu juga tra cukup biasa dong nilai juga da pu kelakuan bagaimana. Kelakuan ketika da ketemu orang lain itu bagaimana seperti apa. Da sayang sa ka tidak baru orang tua lihat da sayang sa ka tidak. Maksudnya mama dong biasa begitu dong liat ini perempuan dia bisa sayang sa pu anak laki-laki kayak sa sayang dia ka tidak. Kalau misalnya dong setuju itu biasa tong langsung saya langsung orang tua suruh langsung pergi minang perempuan untuk bayar mas kawin, tapi kalau tidak biasa nanti dong bilang mama tidak suka perempuan ini karena kelakuan begini begini buruk. Nah, jadi kalau di papua tu kalo kitong menikah itu, itu kitong macam <hesitation> itu macam bawa nama baik keluarga juga. Jadi semacam kita hidup juga untuk- bukan untuk kitong dua saja kitong dua pu rumah tangga tapi hidup untuk ada kaka-kaka, ade-ade, mungkin om, tanta, bapa ade, mama ade, dong pu anak-anak, kitong hidup untuk dong semua. Jadi cari perempuan itu yang berjiwa besar. Makanya itu sebelum itu tong harus kenal dulu ini perempuan- perempuan ini de bagaimana, de pu latar belakang bagaimana, perempuan baik ka tidak, dia perempuan buruk ka tidak. Jadi penting karena besok orang tua tidak ada tu sa hidup dengan perempuan itu sampai mati. Karena besok sa pu anana juga dong besar dong keluar sa tinggal dengan perempuan itu sampai mati. Jadi harus cari perempuan yang bisa hidup sehidup semati deng kitong, yang bisa jadi kitong pu tempat cerita ini. Jadi begitu sangat penting untuk tong pelajari perempuan atau tong pasangan sebelum tong menikah deng dia biar ujung-ujungnya tidak menyesal. Kan banyak yang di pertengahan sudah cerai begini pisah dan segala macam.